أول حاجة نتأكد إني جاعدة في مكان آمن، وبعدين نرفع السيارة والبشكولاتة باستخدام الرافعة ونشيل البراكسي بالاستخدام العدة الخاصة، بعدين نستبدل اطار جديد و نثبته بنفس الطريقة الكان متثبت بيها الإطار الجديم عشان نتأكد إنه محكم.